मैं जू ची ससैंडविच खांड ज़्यादा पसंद करलु क्युकी मैते सैंडविच पसंद भी ची अर तेमा ब्रेड भी वोली अर बाकी चीज़ भी वोली अर सा ;लड़ जू ची ऊ सुखू -सूखू